ta kaba sọr nam gi ọndụn waịz ịk pụr pip anga ayam, anki waam ɗọgụm yamb ɗọọngọm ga ayamụm nemụm pọn kụrgụte nam mọ ọndan rag ragi ga waịz ik sụm waam pụrteijem yaagọ ọndanọn waịz ịk pụrụụ pụrrụ kịrab sali pụwa ka terem kpọm sali rab ter kabran, pụr tẹẹ ngi yaanga waịz ịk tama tama keɗe mọ na sẹb pụrụ teije ụk da ɗit ụkmọ da kọọbem anki a pụrụm layingọn ana mad kiimụ yẹsụ sẹ tụlụm pụrụ tẹijẹ sọri sọri mọ watụ ki ịl pip ki ya ka waiz ịk tibi pụr tẹijẹ yọkọt ga mụi wụtenụn tụl gomnati wụten nem min pip min siinji tib pụdtọn pụra ne nam gi ɗọbi ɗọk kan terem kpọmọ pụr tẹijẹ a pụrụm ki yịl pip pọngọn paktọ tạ kaaban ɗ̣ị sọbọk. Nam tẹrmẹn min ɗiijin ta pạk lasaara, tẹrmẹn min mụụm kitin ka lasaara saan mai kiimụ a saanai lasaara, pọn pụr tẹiyẹ pụụdna ɗọk kan tẹrẹ ka kilandam ɗọk kaa kipayindi ma pụụtụ ki ịl pip, yaka waiz ịk LaLimin ka wọrọp ka ana ɓ̣ọl pọ'idọ ka anan ɓalla pip pụrtẹijẹ a mammụ min ta talẹi anki a pụrụm min pọngọn im tạ pak Lasaara, min kọtụn saan mai ịmụ mini wọọkii mụ, sẹ tụlụm pụr tẹijẹ ma watụ ɗọk kan tẹrẹm kpọmọ min yạ kạ waiz ịk jẹ min pip pụram rabjẹ ta kaban sọr kan tẹrẹi nan ga waiz ik tama tama pụttọn sẹẹgam ma mẹẹmọsẹ